<noise> Aniq chegaralarni belgilash, vaqtni samarali boshqarish, ustivorliklarni aniqlash <hesitation> va dam olish uchun vaqt ajratish orqali muozanatni saqlash mumkin. Shuningdek, <hesitation> ish beruvchilar bilan moslashuvchanlik haqida ochiq muloqot ham qilish foydali bo'ladi. <noise>